Ilà ñy fitsongoa no ñy fañombota volo, Ñ'antony: -Laha misy volon'olo, koso tsy maintsy ombota amiraha reñy vo mety, manahakan'izao koa ñy volon'olo boribory manahak'olo volofoty io, tsy maintsy alà amandraharey, laha teña koa ro misy fatiky kelikely, tsongoe amindraharey vo afaky.